إذا كان علي زراعة الطعام ببدأ بزراعة الأعشاب مثل البقدونس والريحان، هالأعشاب تضيف نكهة للأطباق وسهلة الزراعة، أستخدم حاويات صغيرة أو أصص وأملأها بتربة غنية ،بعدين أزرع البذور في التربة وأراعي سجيها بانتظام، كمان أفكر في زراعة البطاطس لأنها مغذية وسهلة للعناية بها وبكذا أكون جاعد أزرع طعام صحي ولذيذ في بيتي.